Alura li a i sun culi li ch'a fan bastansa z-giai, le serp ch'a sun anche velenuze e bele culurà, pöi a ie le lazernale ch'a van sü le müraie al caud, le ratamüze ch'a i ten-u cumpagnìa, i urbetin ch'a van ën gir da si e da la, d'invern a ven-u freit e pöi ën po dë tüt, a ie d'argai, pitun ën Africa e giü da li, a ie dë tüta sorta